طوالات كي يكون مبوشي, كاين ان ديبوشور سبيسيال يتباع في لي كانكايري, تمشي تشريه, تكبه, تزيد فوقه الما سخون, أيا و تخليه يدير لو رول تاعه, و سيرتو سيرتو دير دي قون, كيتكون تخدم و دير مام بروتاج لعينيك و بروتاج لوجك, خطش بارفوا يطلعو دي قاز, لي قادرين يهلكولك صدرك, سينون قادر تاني تاوتيليزي لاصيد, لاصيد تا هو كي تكبه عاود تا هو يقضي على لاماتيار اورقانيك لي تكون هناك